मए टिभि बिना जीन चाहत हओं काहेकी संगीत बिना जीन मुश्किल हए । संगीत संग बहुत याद जुडि होत हएँ । संगीत आदमीके कभि पागल होन नाए देहए । हमरे पुर्खा कभि टिभि नाए देखि पर गीत, संगीत बे हमेसा से गात आए हएँ ।